Na ka am. Ay mbaxal yooy yépp daf dee dëgërël nit. Ay cuuraay gerte yépp daf dee dëgërël nit. Lekk bu baax la xam nga. Daf lay may kartan bu baax.